لو كان صاحبي بيواجه يوم صعب في الشغل بتاعه اول حاجه انا ممكن اعملها اني اسمعله او اقدمله دعم عاطفي، اقترح ان احنا ممكن نخرج سوا، ممكن اذكرله لحظات كانت جيده وسعيده كانت في الشغل بتاعه وعن انجازاته فيه ممكن اقترح كمان انشطه مريحه وسلسله نعملها سوا، ممكن اقدمله نصايح، ممكن اخلي الجو مريح قدر الامكان